لعبتى المفضلة، في لعبة بالبطاقات اسمها شارلك هورمز، تكون عبارة عن إنك تحط المشتبه بيهم على الأرض، ونلعب معاك أربع أو خمس أفراد، ونكون في أدلة كل شخص نزل الدليل حجه، فأول ما الشخص يعرف مين البريء ومين المتهم يحط يده على طول، وياخد نجاط أحب ألعبها، لأني صراحة شاطرة فيها، وأهزم الكل فيها، عشان كده يعني.